Mi hoosan nyamdu komi yamata, Miu hoosan ndiyam, Mi hoosan kare jei mi bornata, Mi hoosan soddari komi waalata, Mi lora mi sudda haa nder man ko wadi bo mihoosata di ngam nyamdu taa mi nana weelo, ndiyam taa mi nana donka kare komi bornata, babal waalugo be babal suddugo